oire vavaoiava vevepara oisia vao akutaepa osia uvuipai vaoia rearoa uita, oasa vokapa, avaravere evoare aeta. Rokoi tararai uoto upoavoi, reva karerai oisiraga, uvurupasa parupavoi vo kepara, uvaravuruture avaparai veasia akukuvira toupavoiepao vao sia rearea avapara oeakeravi aio paio voi siposipo paovo uvurupaiei eva ora uvumipaio oiso ra ova reopaio. Atari ousa avaieia vo vegoaro kareii vokapaio oaravarutu vanipaio ra avaio vore vegoaro kora tara paio eva, vo aita uku tupaiei vo gae iare, vo ukoara auere uuo, uuo tarapa rai o eake rokoi eva vo veasiara uvu paira aio ragapa touraga paoro vo kepa sovaraia. Uvia uvia uvia ovuvire avaravere vo araokoi rara, uvarovure avarai vo araokoiraraioa vokapasa varia, oo ovuviaia vararai oisio vira vavarai vore varavira tatasia auuere eakere au varo gagaveirara ra vararore tatasia varerai, varerai aia vore vira karesia oisiri eva, eva iava vao rearea oisiosa reareaparaepao. Vaku taevu vao aveio pa koro ova aueropa oaravu pa kovo, ovata vu ia vokapae pao eva, uva vao oa vaia reoreorai aueiava reoreoa vaoia ragai auiava rearea osa rearea paraepao auepa koro oo eake, eakeara rutupa evapa pitupitu eva vao oa oisio opesiei, osia oisoa va rearea vao ragai.